ஸ்க்ரூ டிரைவர் வகைகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு. ஸ்க்ரூ டிரைவர்கள் பல வகைகளில் உள்ளன. பிளேட் ஸ்க்ரூ டிரைவர் என்பது பொதுவாக ஒரு. சதுர வளைவு கொண்டது இது தண்டுகளுக்கு பொருந்துகிறது. பிலிப் ஸ்க்ரூ டிரைவர் என்பது பிளஸ் வடிவ வளைவு கொண்டது. இது கம்பிகளுக்கான செவ்வக வடிவ முக்கோணத்துடன் அதிகம். பயன்படுத்தப்படுகிறது டார்க்ஸ் என்பது விசிறி போன்ற. வடிவில் இருக்கும் ஸ்க்ரூ டிரைவர் இது மெகா பிரஸ் அல்லது. யாண்டிரைவு ஸ்க்ரூங்கள் போன்ற முக்கியமான பைலர். பாகங்களுக்கானது போசிட்ரைவ் என்பது பிலிப்ப்ஸ் மாதிரி. பாணியில் இருந்தாலும் சிறிது வேறுபட்ட வடிவம் கொண்டது. இது அதிகரிக்கப்பட்ட திறனுடன் செயல்படுகிறது.